Kua yaiko ramboeve, ikaviko ñamae yaupitɨ vaera, yaesa reve yavai, erei oime yave köreï jare yaupitɨ yave, jaqeko oïmeta yerovia, erei mbaetɨ reeka yave jaeko taikue rupi repɨtata jokua mbiatɨtɨ ndive